دراسة الإقتصاد والماليا حاجا مهما برشا, على خاطرها تعلمنا نفهموا كيفاش يتحرك العالم, من ناحية الفلوس والأعمال, وشنيا العوال اللي تأثر على الإقتصاد, سوا كانت إقتصاد البلاد, وإلا حتى كيفاش نعمملوا مواردنا الشخصيا, الاقتصاد يعلمنا نفهموا عليش الاسعار ترتفع وتنخفض, وشنيا تأثير البطالا والتضخم, وكيفاش نخطط وبيش نواجه الأزمات اللي تمر بيها البلاد